بيوم بيوم من الايام جان اكو شبح يخاف من الظلام فجان كلما واحد يعلك الضو هو يطلعله من يطفي الضو هو ينهزم فالا فد يوم بنية صغيرة شافته بالضو فكلتله انت ليش ليش تطلع بالضو المفروض الشبح يطلع بالظلام كللها اني اخاف من الظلام كلتله انت شلون شبح ويخاف من الظلام